I cammelli son ciammæ taxi do deserto. Ghe basta beive ægua sâ e mangiâ da vegetaçion con e spiñe ch'a cresce into deserto sensa fâse mâ. No ghe fan mâ perché a saliva che gh'an in bocca é acida e a morbidisce e spiñe fintanto che son pronte pe mandâle zu, coscì peuan anâ avanti di chillòmetri e sopravive a-o deserto.